Nako gauku manege wa sakai oka dekana ange sinoto manege i melaka, apalagi gauku yang wa akana pake igo- igono manege i taiti i mela, lo gauku mane yang <hesitation> tahani <hesitation> duru i dadi ua i tekana manege gauku yang wa akana dema goro nako oka, wa sinanga manege atau wa tumisi, gau- gau manege i tahani, manege.